Ireto abe i sport eky voalohany maloha football, handball, baskety ball, avakeo rugby, volley ball, i <hesitation> lomagno, korsa ibi- biskileta, avakeo bola.